<noise> to ii borey araŋ goono ga maa aayi. Hala ka sohõ day ŋwaaray yaŋ kaŋ yaŋ ga kaani kaŋ boro ga maa i kaani amman day manci ii yaŋ kaŋ sinda alhaali yaŋ no gan ŋwa. Ŋwaari kaŋ ga kaani, nidi ii gonda indomie yaŋ, ii gonda taaliya yaŋ. Wadin yaŋ kulu nooru koonay wane yaŋ no day. Amman ii yaŋ kaŋ ci talakay da ii duwa, wadin kulu i gani ŋwa. Kuma din ne wadin yaŋ day ka ŋwa goono Gunguriyan yaŋ goono gunguri nda buroodi i man hadawa ni se kan ŋwa niga maa a kaani. Amman ni si duwa lokaci kulu nin kaŋ sinda gaabi. Zama boro kaŋ gonda gaabi ngey no lokaci kulu kaŋ i tunu kai ngey wadin yaŋ i gan day i man ŋwa amma nin wo din sinda doole haŋ kulu kaŋ hane ni ŋwa, niga dambara da danga day lokaci kulu ni ma duwa kaŋ ŋwa. To haalin no ka siino. I ga kaanu boro ga baa ra, boro ga baa ra boro mana ŋwa. Amman day boro si duwa lokaci kulu kaŋ boro ga baa ra. Kala day din araŋ fatta kwaay ceeci yaŋ, han fo din duu kayna mane ma day ka ŋwa. To wadin mo a san laami ka niga, lokaci kulu niga dambara nd'a day nima duwa ka ŋwa kan laamo ka ni se nima ŋwa day lokaci kulu kaŋ a ka ni se. Amma nin kaŋ din ŋwa hunkuna, suba ni si, suba-si nisan ŋwa. Nidi ni sinda a gaabi nooya. Amma din ŋwa hunkuna, zaari ma ŋwa, wiciri kambu ma ŋwa, susubay nima ŋwa.